مثلا نقول الأرقام <hesitation> بشكل عشوائي <hesitation> نقول عشر أرقام بين الصفر والمائة مثلا ثلاثة وعشرين، خمسة وأربعين، سبعة وستين، تسعة وثمانين، اثنا عشر، أربعة وثلاثين، ستة وسبعين، خمس، ثمانية وتسعين، أربعة وخمسين، <hesitation> هذه الأرقام عشوائية، ويمكن إختيار أي عشر أرقام.